شوف ماكلتنا نبقى نأكل فيها حياتي كاملة ، باش نختار ماكلة دياري نتاع دار وماكلة من الشارع ،بالنسبة لدياري بش نختار مقرونة صوص حاجة بنينة علخر نعملوها حارة مشخشخة خاصة فيها شوية جبن من فوق ،بالنسبة لماكلة الشارع نظن بش نختار اما باقيت سكالوب والا بيس ، أما انا لروحي اجتني على باقيت سكالوب أكثر صراحة